نو جو بريفار هديك القوة تاع ننتقل خفة, بارسكو تربحني بزاف وقت, نكون في بليزيور اوندروا او مام انستون, جونغ نبوجي خفة, سما جو بريفار هادي